في عطلة نهاية الأسبوع نحب نرتاح شويا، نخرج مع صحاباتي و نتفرج هاذ، ننظم القهوا و العشاء مع العايله و إذا نلقى وقت نحب تقرا كتاب و لا نشوف فيلم، حاجة تنسيني في ضغط الأسبوع و تخليني ننسى شويا و نرجع بنشاط من لجديد باش نبدأ أسبوعي من لجديد.